गिरगिट कीड़े झिंगुर घोंघा तितलिया करतल पिलार छिपकलिया और अन्य छोटे जनवर खात है। इके अलावा येह नाजुक टहनिया पत्तिया और जामुन जैसे बनस्पतिया भी खात है। एक दिन म गिरगिट पंद्रह से पचास वे साल झिंगुर खा सकत है। छिपकलीयान की तरिया गिरगिट भी साकाहरी व मांसाहारी होत है। छिपकली जैसे एक जगह रहती ह वैसे ही गिरगिट भी एक जगह रहत है। गिरगिट को जब भी अपना शिकार करनो होता है। तो गिरगिट अपनी लम्बी जीभ ते अपने आास पास क शिकार को पकड़ लेत ह उसे सीधे अपने मुंह म भर लेत है।